Hala weltare, mi miccitinto wakkatiiji ɗi mbeltiimi ɗi, dun warta e hakkillam. <hesitation> Ɓeydude hen nde hasindinii e jawdi so heɓi jawdi. <hesitation> Ɗii e hono muuɗun.